Tamzini, yo, magwul tahankalgankwa, dabba taka, taka, taka, taka ili, ili, ili, ili sain gan aduwa. Jagan jada dabbara kamdu nukana jacimban dabbar kaman arani to, to to, tasara ka, tasara kayamwani. Dayi kuru akwa, akwa, akwa, akwa, akwa jadaranggaman, gada wula amdala dabbara kuɗa, kuɗa salaka angwa sadan, kuɗa, kuɗa, kuɗa, kuɗa amzan angwa n sha. Ma, mayayyi, mayaya amzar sadye amza sadso jadamwa kokoli kaya kalandi. Dondikur nar tambi la’a wakwa, salaka ada ui amnya, amnya amzarwaganu jagani magwula ivira kaya njai biya kaya cimda kasarni salaak kana jagi njan gankwa, dayi avindagani, avinda dan ja tabbacin kana mima, mima mima nara sara ta ta jugwar, tajugwar, tajugwa ngacir kurna aduwa. Dayi magwal ta hankalgan kwa, dabbakana dabbagan jagan aduwa. Daji kuru mug gada wula sara, sara, sara ta cimban aradi. Jaran caman amda nuwaladar kana dabbara taku, taka, taka shinpal. Dabban caman nara taka shimpalye adi, nara kuɗa taka shimplaye adi. Yo, nara tak shimpalga aran, jaran caman jara mɗa, jara n mɗa kamdar are. Nara kuɗa taka shimpal cuwa jargye jara mɗa mthalifu are. Yo, jagan jataka shimpal, dayi, ja, ja, ja, ja, sam ta, ta, ta, dabba kaman, sara kawula ka roccin hankalangan kwa dayi jadi kayara njani kaya amnya magwulangankwa diya, jan biya sat sara tata kalakcinni taka kiyar kigan aduwa. Jaye ja kiya biya a ɗa kiyar kigan, amma san sakiyar mdallu. Magwulgankwa, gadanu kana kiyarki. Amma sara kaya mwan, kiya ki a ur madawa, dayi sara ta ndah abadar, jan kuɗanan, buksuu ɗainame ada kuɗanan, ada kuɗanan sad, sad sariri ɗakuɗur su kiyar kigawa. Dayi kuru jan ja ifar, ja ifar jau kaduguro. Dayi ka shifaruni gara kaya shifargan dayi ta mardan dayi dabba tamzini ta, ta irisagan aduwa dayi akwa karakanma magwala sankwa, gada ngwalanmefa, akwa karakara haikasi ɗai gada wula amzar, amzar, biya avanga tamuwa kum kum foɗu, kum kum ntufu ka lakamnwugan kwa sada wula kwa hgi a a yi si iwula kiyar mdaku. A’a ndon an kiyar ndakuga gada wula saɓar ka, ka, ka burgoro ka takangi, amdada wula kiyar mdaku dainyiwa jada njai avira kanda, kamda ta wulan ɗuinyawa. Sambiso jata tshimbi, taishinmbi, tabshibi ɗaiwya a a ivira kuɗa, kuɗa amda wulan. Dai yigara ɗai alabar sama kiyar mdukusi ɗainyigi ukwa vir, akwavira rocin dabba are nar, nar, narr akwa virrocin dabbar ar, amalma argi, kiwule wukwa kama ɗai nanagi kiyar mdakugi akwa mdakami, leai ita wula ka hangwa. Kuru ɗai amdru ak, amdara abohiyyaye avankwa jaran, jaran labar aduwa. aɗai mgwula sara damwa are, kimaɗa are, mshikal are, a’a dagamso gadu wula akwa, akwa, akwa mdakura halkayaye sada wula gada wuladar, gadn wula kimaɗa are, mshikal are, shikal argi ɗaiuya, mdasar, sar sala, sala sadadar ɗainya kucedar. Kiyala nkathadar ɗainya. Amma kama kiyar mdalhugi, kiyar mdakugi gada wula, gada wula wai kaga yauma, gada nu kana ta nuwalaga. Ihiyar mdakugi ɗainigi, a hanyagi i ce kiyar mdaku, a’a ahanyagi kiyar mdaku ka kabaku sadi a a martabawa, dayi kiyar mdakan dabba. Jan, ja burgawa ta, ta ta kaman aran dagamso biya makan ga bara dabba nara kama biya waima tamzini ta burgogan kwa, gada udi kiyar makugi. Kiyar mdakugi ɗainigi, ɗai sara a bara, abara ab, amɗakamaar are ɗaiy, ɗa tuvwa are, tuvwa, are jingai are, wula are nara jaran jararaa mɗu sdamwaye, sai mɗa kamadar gama, gada wula jaran jara ui ɗamnya kiyar mdukugamefa sas kama a kyar mdakugi gaja dawa. Kiyar mdakugi sakana, sakana, sakana taka burgowa kala ja akwa mdakankwa aduwa, daji ki yar kdakugan aduwa, daji, kiyar mdakugan diya makana jabara sara taka burgowa kwa, jadi numba, jadi, jadi jadi kama kagta vimi magvi kama kasta vinigankwa, kama ga bara, kama gabara ivira kagsa viata. Ɗai gada taba wulan taka amvirme. Yan kwa idanggadi habar kana jagan saija yu amzar dugu, sai ja amza saɗɗa, sai jaya amzar mima aduwa waijada lan sai jaye ja ɗuwa amzanan da wula ar ɗaiuya. Makana ga wulanye biya gada wulan aka ivi yimila ɗainyi wakwa, kana nasa ta kiyar mdakugi kana kama kaya sayimi, kamar kaya pi, mi kaya sama? A’a ndoranga, dayi kiyar mdakugan diya, kiya tamzinan kwa a’a kiya, kiya, kiya ɗa ja ada duwa. Jar taka kiyar kiyan biya gada wulajar cafanme, kana nanagi ɗainyi kana avi hankal a’a ina kiya ki marfaban ka mzi kiya mdaku ta hankal wa. Kiyar mdakan ajan jadi gba ɗaya sa tamzinaduwa. Ɗainya kayar. Mdakugan biya jandaja biya makana gabara sara kuɗa sa ui kaman, kuɗa ga ui sara ta tshidinma gankwa, biya jan magvini palgankwa. Dayi kagtbara alan damwa. ɗai, ɗai mth akwa yia, akwa, akwa, akwa amdara imiwa amdara ngaw kapalma kana kiyar mdakugi, ɗaiyi kana kana jagi anganggaran are nsadan, a’a kiya kaman kiya kama nsadan kaceni a’a jara mba taka kaman kanda nga kuɗa hadar kna, kana sadumwa are tangadir kana, kana sadumwa are fangadi kana jara njai aruga are, a’a kiyar mdakugi biya kab, biya jagi ja taka dulingi ma zabagankwa dayi jara mbala, jara mbala ɗaigimisodar taka mbalawakwa, ɗaigi kana ita mwa sa ɗai hamui nara mth nara kana ɗayit, ɗa, ɗa ki cimda ksarɗa ɗaka sadanmwa are a cimda kasarna dar are, ashar are afalfu kaɗi are, a’a kiyr mdaku bassan gada wula taka saganwa, dayi kanagi nankaron, makana amda nuwalaga kana dab sar, sar, sar mdakumadi biya sara kanhan amda, amda kasa bakaman, sakaman tamzini ta dabariwa, sakaman tamzini ta hankalwa kaga baragankwa biya ga uidi kiyar mdakigani, kiyar mdakugan wai tanu wulaga yaye, a’a yigi yinthadi ta shirni. A’a a ndoran sasira aɗuwa yimindagama, a’a janda sama, jada mzikiyar mdalluwa jagama jadumzi kiyar mdukuwa kiyar mdukuwa. Jagama, jandakuma lthanja arera prangankwa umvilaka gada wula jarta uiviminan kayar sadi marasa. Yimanna kana ja kuzagakwadam, amma ɗainya kayar mdakugage a’a amdara, amdara lthanji aran made, lthanji arama dungwa wulanme, lthanji aranma adungwa wulanwa. Mayu wulanye kana ɗaigi kaya. Ce kiyar mdaku ɗainyigi, a’a akwava hangma gada ngadiwa cakiyar mdakugi ɗaigan jankwa ɗaigan satanzini ada duwa maga bara wawani wari masankwa, dayi dayim sadamwa aran cimban ta warwari warima kur. Amma hankal dainyi kana a’a yigi ita ɓuwar kardu idu, idu, idu mbutasataka tatad loricindu a’a jagan biya mu wai ta muwa lagyaye kana kamanadi sankwa ndoran biya, ndoran diya kiyar mdakugi bassan makana makana ga cakarmakwa, dayi jan cakarban jadi pal. Magvini pulgankwa dayi kogatavi waneke, waneke dayi a’a mshikal are sala are kagta paji alanluwayankwa a’a kawa ɗai sata cimban akwa, akwa sarkarakagankwa a’a, ad a duwa. Don gadawula mshikal are, gada wula amdu msadan. Kimaɗu aregi amda cadan, jara janye kiyaye a ceyadar. Amma kiyar mdaku ɗainya a’a salaka jigwarni, a’a saluki jigwarnankwo, a’a, yankwo ita taba ngadiwa. Dayi kiyan mdukugan dayi jadi kamtavini ka jaka jada pal dayi.